Asa ten̈a tiako zen̈y, asa araiky mijanon̈o an-toeran̈a in̈y. Karà ohatrin’ny <hesitation> asa tsy de mila mandeha mare mandeha matetitetiky zen̈y. Fôtony an-ten̈a bôka misy la famia ndraiky zanakà àby io, sarotro amin-ten̈a zen̈y iala amin-drô matetiky. Aviô kà <hesitation> koa fa mandeha matetiky an̈ao zen̈y, tsy de an sekirite zen̈y raha ataon̈ao. De sitrany le an-toerana fo.